عشان تحظرين كوب قهوة، تحطين الموية في الغلاية وتخلينها تغلي، بعدبن تحطين ملعجة البن المطحون في الفنجال، <hesitation> وتصبين الماي المغلي فوق البن، وتخلينه ينجع لدجيجة وبعدين تجدرين تشربينه.